GPS swngcharni jaga nuknani system wngkha swngcharni je jagao phano jaga mannani chubachu khlainai. Abo ni swngcharno chariwi tongnai satelliterok bai samung tangwi tongo. GPS ni manwi smartphone eba garini lama tubuwui hai swngcharni khoroktham eba khorokbwrwi satellite bai kwbangwui tongo. O satellite rok bohrok ni jaga tei jora bai signal rohorwi tongo. GPS ni manwi kaisa satellite ni thani bwswk jora tongkha abono swngwi naio tei abo data no use khlaiwi map o bini thik jaga no saimannai. GPS wngkha lama tubuna bagwi garirokno tubuna bagwi kwmajak phone manna bagwi tei planerokno lama phurwna bagwibo. Bo borokrokno lama manna bagwi jaga kwtal naina bagwi tei himna bagwi tei nakhumung jorao kwrak wngna bagwi chubachu khlaio.